هو، عضوي سبزیجات که څه هم ګران وي، خو ارزښت لري. پکې زهري مواد نه وي، نو بدن ته زیان نه رسوي. د خوند او بوی له نظره هم ښه وي. روغتیا تر پیسو مهمه ده، نو دا بیه سړی برداشت کولی شي. په خاص ډول د ماشومانو لپاره دا سبزیجات ډېر مهم دي.